Sakafo matsiro no tiako kokoa atao am'maraina satria am'maraina iny a no ahazahoanao ny hery rehetra entina miasa ny tontolo andro. Za rahateo koa diabetika de tsy mihinana mamy.